أول شيء ببدأ فيه هو المعالم السياحية الشهيرة، مثلا أخذهم الى الأماكن التاريخية مثل القلعة أو المسجد القديم، وأشرح لهم تاريخها وأهميتها، بعدين أروح إلى الأسواق الشعبية عشان يستمتعوا بتجربة التفوق ويجربوا الأكلات المحلية، وكمان أخذهم إلى المناطق الطبيعية مثل الحدائق أو الشواطئ، وفي النهاية أحرص على أنهم يحسوا بأنهم جزء من المدينة ويستمتعوا بكل لحظة فيها.